ما نتصورش نكون جيد في الوظائف التقنية المعقدة، كيما البرمجة أو الهندسة. هذه الأمور تحتاج تركيز كبير وصبر، ومش من نقاط قوتي. أفضل العمل مع الناس، حيث يمكنني التعبير عن نفسي. إذا كان شغلي يتطلب جلوس طويل أمام الكمبيوتر، نحب نبتعد عن هالمجال ونبحث عن شيء يناسبني أكثر.